Mburi au ng`ombe sija daha tanga muntu mwenye aboya mwenye arii na nacho mwenye arifuga tuku sijiritanga tuku vara si jiri daa lairwa kanni.